bueno rru jaa kads’aturi jenari chii kaa ka’aturi in ntuchaminu luli ja ka ka’atori jenari, kasa’aturi, kasaturi ñu’u te kaxiaturi ín kísí luli nu ñu’ua te kachu’uturi tínana, kaa chu’uturi ntíkí, kaa chi’uturi minu, kaa chenturi ín ya’a luli nuu tee nu iootu staa tíkasu kaka’aturi jenari yua kayeetu nayiu luliun te kanañi’ii nteetu iniíí jenaíí.